يعني بنسأله على الاشيا اللي هو بيعملها جبل نومه اذا كان بيمسك تلفونه جبل ما ينام حتى فبنجول له انه جبل ما ينام <hesitation> اشي ساعة اشي ساعتين ما يعرض عينه لنور التلفون او انه مثلا اذا كان بيتعشى على المتأخر فبنجول له انه يخلي عشاه بدري اكتر هيكي جسمه بيرتاح وبيعرف ينام نوم هادي.